kq'ab'rik jun kerq'at rib' ju rq'ab' kerq'at rib' jun rq'ab' ruk'kuchiy ruk' machet wu ruk' jos chimochi xqb'an kuant twab'ik wu kik' qyok k'chi aver awa oxijinad para ke aves chi aves et' nim aves tyok awa oxijinada o orkool para ke tkal tchiqiqchi wu erid wachi mit qq'at qib' ruk kuaker pulo mes mu mit xuq' ruk ju klax aves ko klax wachi k'oqaj chu tab'la qxuq qib' chu tab'la aman ke' puq qq'ab' oke' puq q'an verd nu'qyokchi tchaj vien ruk'ya' o ruk' alkool o ruk' rya' sk'ej para ke tutzrik vien utz qa jun tb'an inkonar rib' vien tb'an inkonar tjlaj materi tcha'j jun chi ruk ry'al atzam ruk rya'sk'ej para ke qa xkanay qa xyab'rik jun